Kua̱ xi xi ma xi tsúra̱ ni̱síki xi núyajuba̱ne̱ kua̱ ma béndáa xí núyajuba̱ sá ku̱nia sá núyaju chi̱nga̱ sá, kua̱ xi chi̱nga̱ba̱ xi kine̱ ngaa̱ ñá ñá kaníjcháñá <noise> ñá ya̱a tu̱se̱ lájchi chínga̱ba̱ne̱ kua̱ xi ngaa̱ ni̱jmíé tibéra̱a xí kine̱ xi ma'e chi̱nga̱ba̱ne̱, te̱ku̱a̱ sá kábatéñañá, kábatéñaña ngú chi̱nga̱ba̱ne̱ kua̱ táki̱chjáá táki̱ndáña kée sá nguyá sá jóya yaju chi̱nga̱ba̱ne̱ kua̱ tibendáña xí núyajura̱ xi kuine̱. Kua̱ kúsin séndá sá ku̱nia núyajuba̱ xi kuine̱, bíníé bésúnñá nche̱enée̱ titjún bésúnñá nche̱née̱ te̱ku̱a̱ kee xi chján nche̱báne̱ kua̱ sá ngu nítjinne̱ xi manchajúnnine̱ te̱ku̱a̱ ke bíníéñané, maáchjáa yáju maáchjáñá te̱ku̱a̱ kee bé béndáña náyu̱ba̱ne̱ béndáñanée̱ béjinña ítsie xi na̱xa̱ xi sku̱a̱n jndia tsúra̱ne̱ kua̱ xi xi kásendá na̱yu̱ba̱ xikine̱ te̱ku̱a̱ ke mi béndáña xí nda chjúti̱ra̱ xi ke kábéjin kábésúan chjúti̱ kábésuanée̱ te̱a̱ kábíníéñané, kábéjian ítsie jña̱ kábéjian ítsie nde̱jún kábéjianné. Kua̱ xi xi te̱ku̱a̱ xi káfie kásendáne̱ kioo̱ne̱ ni̱xuyañanée̱, te̱ku̱a̱ xi káfie áma kásendá xi káníxuyañáné te̱ku̱a̱ ku̱i̱cháyaña xí yajuba̱ne̱, ku̱a̱néjunñanée̱ ku̱ kúéjinña ítsie na̱xa̱ne̱ te̱a̱ kúíxtíéñá, táki̱cháña xkáa̱ yakáji̱ taki̱cháanée̱ kúíxtíeñané, kua̱ sá ku̱nia xi yaju chi̱nga̱ba̱ xi chi̱nga̱ba̱ xi tsa̱jan xí kui ísa̱ nda chinie xi kuine̱ ngua̱ ma machjén sá ku̱nia xi xíniera ma machjén nga che nga xi mi̱e̱ xi kúátsiené nga kuisú béndáni sá ku̱nia ngu tsajmí xi bichiniñanée̱ kuisú béndá tsé sá, tsé sá kje̱éjín timáchjenráne̱ kui machjerá xi kuine̱ kua̱ nkjín, nkjin kju̱a̱ kjín ike nkjín jku̱ya machjénna xí xi sa ku̱nia xi yaju chi̱nga̱ba̱ne̱ sá ku̱nia xi jña̱ mole̱ba̱ xi kine̱ kua̱ ku̱a̱ makíndañanée̱ xi fóo̱ñanée̱ nítíjuan ngú naxti nchi̱ne̱ xi jña̱ba̱ te̱a níndáyañanée̱ nútsjiea xújmaráne̱, xi nútsjiea xújmaráne̱ te̱a̱ nísku̱a̱nñanée̱ te̱ku̱a̱ xi fie nísku̱a̱nñané te̱ku̱a̱ kjúájinñá sá ngu nítjin ku̱ sá jó ni̱tjin ndabanée̱ xi tsijien kjúánne̱ nga káma káma i̱kee kámatsjúne̱ te̱a te̱a̱ ku̱i̱nchandáña xí sá ku̱ni ñangátsi xi ñangátsi xi fíóo̱ne̱ xi klabo̱ra̱ xi ñangátsi xi. Xi ñangátsi jku̱ya̱ xi fíóo̱ xi mole̱ba̱ xi kuine̱, te̱ku̱a̱ i̱ke kúíníéñanée̱ kúíníéña ku̱ molino̱ lájchibá bíníéa xí xí jña̱ba̱ xi jña̱ba̱ xi kine̱ xi xincha xí sku̱a̱n kua̱ sá mijíénnané kuéndáña ítsiene̱ kua̱ tá, sá síjuna xánda̱ sá sijuná kua̱ kju̱i̱ndúba̱á kúét, kua̱ kúnímíra̱ kúétáñúá xi ku̱a̱nchajúnni ník'ienñanée̱. Xi kúsín ya̱a ník'ienñáné kua̱ batébangiñané te̱ku̱a̱ ni̱ níxura̱a nándá tea̱ níndájunñá te̱ku̱a̱ nútsjieña xi ñangátsi xi nchaya̱ nga̱yaanée̱ te̱a̱, nísku̱a̱nñanée̱ xi fiemane̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ i̱ke besúnñanée̱, bésúán xi chjánne̱, te̱ku̱a̱ béndáña xíí xi sku̱a̱n jña̱ba̱ xi kuine̱ bejinña ítsie xi nandará xi xa̱nda̱ba̱ nga a̱ndé káminchandáñá ñangátsi xi xi i̱ke xi fíóo̱ kua̱ xi sa ku̱nia xi chokolate̱ba̱ xi a̱nde áminchandáñané, xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ kua̱ káma kábera̱a ítsie xi nadará xa̱nda̱ xi jña̱ mole̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ kúéxteyáña xí xí ike kasuela̱jan xí kine̱ kútjín kúéxteyáñane te̱ku̱a̱ kúéxteyáña ítsie, titjún kúéxteyáña ítsie aseite̱ te̱ku̱a̱ kúísteyáña xí kjúáyaña xí na̱yu̱ jña̱ba̱ xi kuine̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n nga tsijien mane̱ nga ndá káma tsjúne̱ te̱ku̱a̱. Te̱ku̱a̱ kee kúéjinña kée̱, kúíxtejínña xí nadará xa̱nda̱ba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ nga káá te̱ku̱a̱ níkatíji níkatíjiannée̱ tu̱úku̱a̱n tsén ku̱a̱kútujínjínne̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱ tsijien xuné te̱ku̱a̱ ya̱ní cha̱níji̱e̱án ña̱ne te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ kua̱ ngaa̱ káxu mole̱ba̱ne̱.